Okei ong hiya ong paau ong raisi tangakong, hiya ningii nii ngong ngongyori rumaru nii ong raisi ong o'konowah newareiko hamukong, ong ong no'ra tuu tuhatuhah toku runni koporogahmeng, tiko uwako, ong raisi koporongah neihetong ro ho poti kuni arapotoye'hetong. Impa ho mewa ho ong, tuu tuhah newarei, tiko kipu kungi neihetonoki, ong kipoku kungi aii ro ong kuni toku arapo toyee'heton. Tiwongori nohungkong ong paau topo ru'karei ong paau raisi, <noise> tiwongori ningii noi potingi nohungong ong neki ong oiri tuhah heki tokurunni mirahu, ro koturo ngoyehetong. Impah hoko toponing ruhkarei oh mirahu, roki ong tutungah. Noi potingi aii ro hoiko toku ho siho oigi, ngoyee'hetong, mewa topo ru'karei mirahu. topo ru'kiro neiro impa roko topo honokah tuituhetong. Impah ongnowo noi potingi ong oiri sirewungkong noi toku runni mirahu, tiko nahako hoyori hoko nawah oijori rokon munu oijori koh tiwa' toku mirahu. Impah ho neyingite nawa' ho hiya noi ho kungi toku turong hoiko ratikee'hetong. Tiwongori nohungkong nawa'ko roki ongi yii tuu ru'karei mirahu, tiko ong tuu ho nohungong hiya mirahu, kungi amah tima ruho. Impah ongkoh hoko oiri tonguhnong ho nawa'ko eneke kungi marasini uwa yii noi toku mirahu tuhah. Impako tuungi ru'kitong neyitong, eneke kana'miho neyitongko ho mirahu, impa hoko nawa' kana'miho neying nawa' ro tiki kungi tui ho hiya noi toku mirahu rati'hetong. Tiwongori manni nohungung ongi tuu ru'kah mirahu, ro neying kairuroring eneke hunokah tururoring. Impa ro ongkoh awa' hoiko koh roronguhnong ru'king oiri yii, aii ro nawa' konnimo konnimo ongi raah toko'ku impa hoiko, ho o'ko kungi neying tumiku nawa' ro si o'konohetong puri mosi'ko ratiking oo kipu ngororing. Tiwongori nohungong ong yii hiya neki ru'kah ongi tuu ru'karei mirahu ong raisi, tiko neiro konning tiko ong tuu munuko tapuhetong konnimotuku, ong paau awa' neying.